<noise> Marefu e anndinira e yawi gullal, <noise> Ko yawi yawi amma boyata e dogga, <noise> gire e tawa nder, e wodi bosama e tawa nder, <noise> wandu bo e tawa nder. Ɗo to ɗi doggi seɗɗa fu sai tawa <noise> nder redu majji somi sai ɗi cutake, ɗi cutake e ɗi tawa e ɗi fuɗɗitake kadin. <noise>